أكثر الأشهر حر عندنا هو اغسطس، الحرارة تكون مرتفعة بشكل كبير، أما أكثر شهر برودة فهو يناير، الجو يكون بارد ويحتاج الواحد يلبس ثياب ثقيلة، بالنسبة للرطوبة أكثر شهر رطب هو سبتمبر لأنه بعد الصيف، بينما أكثر شهر جفاف هو مايو لأن الجو يكون جاف جدا، كهالأشهر كلها تؤثر على حياتنا اليومية.